Ma mi sinceramente i chërdu nen, però sicürament a ie gent che a i cred e sai nen, mi sai propi nen coza di, comuncue cui ch'a chërdu ai fantazmi a sun persun-e bastansa stran-e secund mi, mi i chërdu nen